Dadi ua ahu nena ge siyoko ngone tomayou siyoko yali ngone toma alu dadi fo ahu ne ngone fo sodofu ma torora sedaba ngone waca syukur te jou madihutu la ngone na ahu ne ena sanang me kalu ngone na gahi ngaramoi ge fo waca syukur ua se maya duga sanang ge aku ua.